יא, מענטשן וועלן האבן די רעכט צו ווילן- צו קענען וואוינען וואו זיי- אין וועלכע לאנד זיי ווילן, און <hesitation> ס'איז נישטא אזא זאך אז איין מענטש קומט זיך מער עפעס ווי אן אנדערע מענטש, יעדער מענטש קומט זיך צו קענען האבן א גוטע לעבן